Kito'on jach ki'ki' janal ma'lo' tulakal b'äk' janäjij kito'on jach ki' ki' janal kijantik käy, kijantik <noise> jalej, kinjantik keej, kijantik wakax, kijantik tulakal b'a'ax b'a'alche' yan ich k'aax y jach ki' kito'on, mentäkej kijantik b'aje'laj ma'an ma'an mixb'a'al, mentäkej tach jach o'tzil a' makoo' ma' tuk'a'ooltajoo' ma' tan uk'a'ooltikoo' men ma'an ya ma'an tulakal yanäjij uchitun, intenej ma', intenej ti tan ti ten yanäjij, mentäkej tan inwa'lik, wa'ye' que jach b'aje'laj a' makoo' jach o'tzil <noise> utan ujantik tulakal b'a'ax ma'ki' ti la'ayti'oo' ma'an tu b'a'ax ki- kijantaj kito'on ma'an ti la'ayti'oo' b'aje'laj ti ten ma' ma'lo' ta' janal yan b'aje'laj uchitun jach ma'lo' jach ki' janal tulakal ki' uk'ul kiwuk'aj säkänsa' säkan, säkänsa' ti ja'as, säkänsa' ti <noise> kul, säkänsa' y kamut tulakal b'a'ax kitoy yanäjij tan kijantik ti kiwuk 'aj xan.